Kuanai nunnumo apo taa nkomma aike ama ioiomuine mm nagai toi pinpiri lopa taa noikei toi apogim logoimere. logoimagu toi tege kunku romon ee oumaku rugo ropiogo tai pinpiri toi runrugorosi. taa nkomma ouke ama kuanai nogi rai ama in-iomuine. kuanai nogirai tako lopata ama pinpiri iouasi toi <hesitation> nagai papai logoimuguo go toi egu aposi, mokai logoimu guogo toi aposi mm mne ako touno logoime. <hesitation> logomma rogo logomma logio mnego nka rogoimio. toi tege, tee oumaku mepiogo tai ako toi meimei aike ama ioiomuine regu tata pumu guine regu mamagoimuguine legu. kagai rugo tarei ipiamuro go toi tai ako mei, toi tai ako kunkuromoromo mei. taa, taa nkomma aike kuanainogirai ama ioiomuine. entano ogo taa ama ioiomuine kiro goi meguogo, kiro goroguogo toi tege mau mani otukosi toi mau mani tapuomino taa aike logoipomino nagai komposi